Ñy fomba famoroña teny miafina, sarotsy moa: <shushes> -Mamoro teña soratse na isaky tsy hainy ñ'olo aminy ñy fiaiña teña na afangaro nteña ñy soratse noho ñ'isaky mba ahasarots'azy, hiala nteña aminy ñy mpan..